Ngjyra e artë më kujton bukurinë dhe ndriçimin. Është një ngjyrë çë mund të shtojë ngrohtësi dhe opulence në çdo objekt, duke e bërë atë të veçantë dhe tërheçëse, si në modë ashtu edhe në dizajn.